कटारांची जोडि काशी काम करात ते पायतामुखेल घटक। ब्लेड कपाणी करपी दोन धारेचें धातुचें कुदके। हातलांनि कटर वापरताना तुमी धरतात ते भाग। पिव्होत म्हलयेर ब्लेड जोडिल्ले बिन्दु, जका लागून तांका एकामेकांच्या सम्बंदित हालाचलितलयां वाचनाक मेळात। उप्रांत कटार उगाडप कटार उगडताना पक्षाम वेंगालीं जावन तांचेमादिन आंतर तयार जात। उप्रांत बंद करप कटार बंद करताना ब्लेड म्हलयेर दोन धातुचें कुदके हे धारेचें एकाथान्य हालातात। धरादर खोडून एकामेकांका तोंड करुन असतात। कपापा पखं चड करुन पुरायापणान बंद जातकां। च धारेचें कंथां मेळतात आनि कापापि वस्तु देखिका कागद, कपडे आनि हेर कापतात। परतून उगाडप कटार परत उगडताना पख्यां परतून वेगवेगलीं जावन कपल्लीं वस्तु सडतात।